<hesitation> Efele fe le eri ki pia irituel bukibuno le mpuo me oyi ifa le ku koro ibibie edi li lalo kelue ifa le kpe ka caba okara omi pie iji ayi ki bu ki buo bitue ebiye liba che awop ami gege le esheyayi ncha nu opie hituel nchar oma bunki le ome ke biem mar buriki chan ome ke biem ema burro nu ogbe akubo obuno le mpuome ibe malie lie ije wuyiam wuchu wu ma lilie fe mom ake kel eme amayiyi e e ke omabiem le li bie mom aremo lenu ama yeb ybeb ife oburo le omue omale e, efe obur le li bie wuwor ibe imalilie le bie nu ye epiale okuna opiale ome ke biem che ori le bituel ma buro le ome kebiem ori le bituel wufuor oke we orua ru nde ori le omeh ki bie m oma mal oma orue mi ngefe la aka bo puore mi puoro bitue aba ayi omi fe akubonu felefele be puoko puoro biyuel yiye ki ke ma buki buro akubo ayi nu mom ke ayibo e kiki ibe kila ki wawor ki wulia nde iri le agbenu amapu puoro le wab tue oku apile wait liba aye le mi idzang akubo aye idzang akubo e emu fe ome kebie kiki iyuor nyuam ekeyi kiki iyuor yuor benu ema tab kabo che ake bo achi kuom puore mi puoro kiki lebondang agbenu eba mi nu wuye nu mma mkpe enchi li mi ki